Pwalou ku gen, pwalou rob, pwalou kunong, pwalou niu, pwalou nuwo, pwalou nokonou, pwalou kibiyo, pwola wuniu, pwalou torou, pwalou kwobu, pwalou kwabsir kinon, pwola kwabsir rob.